Imɛ npisɛ kɔ̄ n da ɔka agblazwa nwá kɔ̄ ba dɔm, kɔ̄ ɔka agblazwa nwá nɛ azwa lukpɛ mɛ kɔ̄ n majɛ nkutuma kɔ̄ a bɛ, an na kutuma dɔm nɛ, minyɛ jɛmɛ nagbla zwa gɛ́ gɛ́ gɛ́ agblazwa lo kɔ̄ n za vuk` na kɛ agblazwa nwá kó nda mɛ a jɛm nɛ nda mɛ a jɛm nagbla zwa ipɛrɛ lo kɔ̄ nzaa ma nyrá na nɛ. A kɔ̄ imɛ? Nkɔ̄ nnwoo, nkɔ̄ ime na ma nyrá kɔ̄ imɛ dɔ̄ gbɛ agá aklodzi a tsa, nyrá mɛ nnwá dɔ̄ gbɛ aklodzi a tsa, nkɔ̄ imɛ zɔrɔ mizɛ́ kɔ̄ n dɔ̄ cɛnɛ aklodzi, iyi nkɔ̄ nyrá mɛ dɔ̄ zɔrɔ mizɛ́ wa kɔ̄ a dɔ̄ cɛnɛ aklodzi, nkɔ̄ bɛɛbɛ la dɔ̄ cɛnɛ aklodzi bɔ shawara kɔ̄ inɔ pisɛ ɔka agblazwa kɔ̄ inɔ pisɛ idɔ imɛ nɛkɛ. kɔ̄ inɔ idɔ imɛ nɛkɛ, kɔ̄ nkɔ̄ imɛ na ma nyrá, nkɔ̄ cɛnɛ agá kɔ̄ imɛ ma ngá kɔ̄ adɔ̄ nnamɛ nɛ kɔ̄ imɛ yuwɔ itsi munɔ yuwɔ nyrá mɛ, yuwɔ adza mɛ zum agá kɔ̄ adɔ̄ nwá itsi nɛ kɔ̄ imɛ zɔrɔ akɔ̄ ipɛrɛ kɔ̄ na zaa kuva mɛ na kɔ̄ imɛ kan gbɛ aklodzi a nyrá mɛ kɔ̄ imɛ zɔrɔ agá muno na, nkɔ̄ imɛ gbɛ kɔ̄ a kpo imɛ kpiikpon nkɔ̄ a kpom kɔ̄ nzɔrɔ agá munɔ ipɛrɛ kɔ̄ nkpɛle cɛnɛ kɔ̄ imɛ kpɛle munɔ ma dɔɔ, ɔka agblazwa nwá nɛ.

Kɔ̄ n bɛ ma agbla nɛ jɛnkutuma ndɔ̄ jɛnkutuma dá nambɔ-ndɔ̄ jɛnkutuma dá nambɔ kɔ̄ nnini gá nɛ a tɔ lugba. Tɔ, najimi nɛ kɔ̄ nkɔ̄-nkɔ̄ blɛm záá a zaa nyi agbla nɛ na blɛ zaa ngá nɛ dɔ̄ nyɛrina kpoo wa, aza ta kɔ̄ kucɔ n ma agbla nɛ jɛnkutuma nɛ na, nkpɛ gɔ agbla nɛ zi, ngɔ agbla nɛ zi kaa cina isa bɛɛ, cɛɛ nɛ nɔ nyrá mɛ navava mɛ yaka mɛ na <hesitation> inɔ ni rina mɛ kaa nnwá di kplɔava nɛ, mɛ ba inɔ inyi muna cɛɛ kɔ̄ nni agali kɔ̄ adɔibrɔ itsi inyɛɛ a kpɛ jɛ kucɔ lwɛɛ, kɔ̄ nini kɔ̄ n kpɛlɛm nagbla a nda mɛ kɔ̄ a dim nɛ, kɔ̄ n kpɛlɛ zɔrɔ kutun kɔ̄ nda mɛ a jɛm nagblanɛ kɔ̄ nnini itsi a kpɛlɛ jɔ̄ trɔɔ, kɔ̄ nbɛ nini itsi a kpɛlɛ jɔ̄ trɔɔ, kɔ̄ nbɛ nini itsi mɛ a naa kutun kɔ̄ a dɔrɔ nɛ kɛ na. Agbla nwanɛ adɔ̄ agbla kó akashi agbla kɔ̄ ba jɛ mɛ nɛ na. Dumu kɔ̄ lukpɛ agbla nwa nɛ nɛ kɔ̄ itsi naa trɔɔ na. Dumu ibi n kɔ̄ itsi wɔ naa trɔɔ na zum gá kɔ̄ ɔzɔrɔ nɛ adɔ̄ kpoo wa, kucɔ nɛ inɔ jɛm kɔ̄ nkɔ̄ agbla nwá nɛnɛ inɔ dɔ agbla nwá kɔ̄ nkaa nini kɔ̄ n cɛnɛ lukpɛ kó ba tsa mɛ kɔ̄ a shi agbla kɔ̄ nyɛ a dɔ̄m nɛ na.